अमर् दक्सत् प, अमर् ऐजत् प, अमर् सिति घर् भर <hesitation> बिबिनो मोइलो देखे पल पजए। अरो हेइ मोइलोतु जेइतु नेकि कोथ, हेइ कोथलितु, कोथलितु उपुर नेफर् कोरे। जोदि पोकि ब हकोलु खिनि लगते थक तेने धरनु कोथलित्, तिनि हेज परबर् पोसिस् को बितोर्, पोसिस् को तोकर् बितोर् पवजे। तेन्ते अरु बेसि, जोदि हुबिध जोनोग् बोस्तु लगे तेने खेतोत्, सरि हेज परबर् पसजर् बितोर्, हेइ कोथलि भरत् पवजे। अरो <hesitation> एअत्को कोम् मोइलोतु किसो थक देख जए, किसो-किसो सत्तनो खोरि ब सत्तो सत्ति ब अनेग् बिखेक् उकोबिधर् बबे, किसो हेइ मोइलोतु बेलेक् होइ। अरो किसो पोरिअल् केन्दिक् खेतोत्, जोदि एत कोथलि भरर् बबेलो होइ, तेने खेतोत्, हेइ मोइलोतु अधिक् होअ देखि बोलुइ पवजे।